वैसे तो सराप को सेवन करना बहुत खराब चीच है। क्योंकि उका सेवन करना से लोगन को सब सारों सरीर खराब ही रहो। यो थेपडा तो मतलब किड़नी ये वो गाव का लोग ता सो वेसन नहीं करता है। पण सहर में जाएँ ननन कुछ कुछ लोग असा करज कि काई मौड़ा की दारू बनई। तो उक पिय गत बजार बड़ा बड़ा सहर में लोगन आसी। वो अंग्रेजी दारू सराप ड्रिंक कर गत आसो आब आसो चे पर उका पिन से सरीर। शरीर कितनो खराब होज वो तो सोष्टा नी है इन लोग बाग पर आसा करज मतलब।